بصراحة أفضل قضاء حياتي كلها شابا بالغا، لأن لما أبقى شاب بالغ أنا هي دي أكتر مرحلة بيكون فيها حيوية ويكون فيها شباب وأقدر إن أنا ألف وأروح وأسافر وأجري وأشتغل و فا طول الوقت بيبقى فيه شغل وطول الوقت بيبقى فيه حركة أكثر بكتير من إن أكون طفل مبيعملش أي حاجة.